हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार की टोपियाँ पहनते हैं। टोपियाँ के डिजाइन व उपयोग स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे कि गांधी टोपी, नेहरू टोपी, तुर्की टोपी। जिसको हम लोग पेज टोपी बोलते हैं, हिमाचली टोपी, रुमाली टोपी, पनामा टोपी। बिन्नी टोपी, बिन्नी टोपी, सर्दियों में जो टोपी हम लोग प्रयोग करते हैं वही होता है। और तुर्कमेन टोपी, चीनी, क्यूबा टोपी, रूसीओन ऊसांका टोपी। हेलमेट जो कि संरचनात्मक टोपी होता है वैसे ही टोपी जो होता है बाप फ्रांसीसी टोपी होता है। ये फ्रांस में ज्यादा प्रयोग करी जाती है। ऐसे ही बहुत सारी टोपी इनके नाम हैं जो कि विभिन्न स्थानों पर पहनी जाती हैं।